Mi yahan bulaguro, bo mi jooɗo haa juutai, raa lekki am, yaranan du ndiyam gam Allah na mi warti, miyetti.